- hosh <hesitation> nogin tola samintongasko sriring giskirosa, martaba gokir milayainga tifa fershosa makhaddinga iskirosa unate kanjamanjini, namosiainga rikibosa iyon editodinga jigida bismi gogosa orrikwida giblalak fiyonami.